जखानइसे हमार पुर्खा सबह इ धर्तिया मा एलइ ओसने कके धर्तियमा त एलइ खाए पर्लाई, जिए पर्लाई, रहे पर्लाई । ओसने कके यापन बाली बिर्ही लगावे लगलाई । बाली बिर्ही लाग लगोइकी माहा बाली बिर्ही कुनुहु ककरो गाइ भैसी छेरी पठरु झिन पट देव । झिन हमार बाली बिर्ही के हमार झिन खापी देव कहके जोगावके तहिया बासके डोणसे बनल सात आठगो बासक डोणा छतराके ओपरा खर्हसे छाके । राती राती सुतके बनैया जनावरसे बचावके तहिया, घरैया जनावरसे बचावके तहिया सुतइ रहइ । ओकरहिके मचान कहसाइ । मचनावसे मचनावमा चण्हले लजिके क मत्रे हैने कि तनावक तनावकु जनावरअने देखके हात हुत कके यापन बाली बिर्ही जोगोइ रहइ । मचनावसे तनाउ तनाउ कु गाछ बिरिछ सबह देखार रहइ । हरियार चिजु बिजु रहइ देखार हसे यापन यापन याही माछाअनसे वाही माछाअन लइ गीत सबह गवइ । सरङी रेटइ मन्सावा रमाइलो करइ ओसने कके यापन बाली बिर्ही रहइ जोगोइ ।